Mkpó ágwák sésé ékámá átóñ énám. Ákpá, ákámá átóñ ájéd àfóñ, ákámá átóñ ájed usán, ákámá átóñ. Ufók éyénéké ñsékájén ké ñkáñ ánnáñ ájid'em, ñsékájén ákpétié ájóhó usén ítá ítóñóké'fid ámábén ákégwód ékámbá ágwo áwò ájén ámíámí ítóñóké áfid so that áyá wiák ányé k'ídíb, ékámbá ágwodé álá álákédeb átóñ, átóñ ándédé ékòòd ádàdàd átóñ, 'mádígwó ányédí síák, ákpéké, ásáábá ájén ádé k'éfud, íwí kpékpéné ájén ádé átóñó áfíd <hesitation> ufón sé átóñ ásuk ánám ádédé. Átóñ ké ájíd <hesitation> íkámá íj'ídem, ákpé j'ídém ná álukámáké átóñ, unémé ufík ukáñ ánááñ ájid'ém átóñ ágwák mkpó séjid ís'íkámá átóñ ánám ké ñdé ké ñdé ké ñdé ké ñdé ké ñdé ké ñdé ké ñdé. Átóñ ádé átáá ékámbá mkpó k'uwém, ádéhé ámáluyiéhé, ufáná sádé íbágá náñá ábukán ujéd usán álán <hesitation> ná ákpókó ké álukámáké átóñ.